بالنسبا ليا نفضل نكون رياضي مشهور, على خاطر الرياضا تعطيك فرصا باش تكون قدوا للناس الآخرين, وتلهم الناس بالتحلي بالصر والإرادا والعزيما, الشهرا في الرياضا تججيبلك إحترام الناس الكل, وتنجم توصل لقلوب الناس, من الإنجازات اللي تعملها رياضياً, زيد الرياضا تحسن برشا صحتك وتوفرلك حياة مليانا كلها نشاط.